कला शैलियऊ विविधता बोदी निज ऐ विभिन्न कालखंडों रंग संस्कृतियों विभिन्न प्रकारऊ कला शैलियाँ विकसित निज। ह्यू कुछ प्रमुख कला शैलियाँ निज। पारंपरिक कला शैलियाँ। आदिवासी कला। आदिवासी समुदायों बनयाज ई कला निज, ह्यू दोगेतू संस्कृति रंग परंपराओं दिख्याच। मध्यकालीन कला। मध्य युगो विकसित हाचिद कला निज जो ईसाई धर्म रंग राजाओं प्रभावित हाचो। समकालीन कला शैलियाँ। अभिव्यक्तिवाद समकालीन कलाऊ व्यक्तिगत अनुभवों रंग भावनाऊ व्यक्त लानतो। मिश्रित मीडिया समकालीन कलाऊ विभिन्न माध्यमऊ मिलालया कला केन्द्रित हाचो । डिजिटल कलाऊ समकालीन कला रंग डिजिटल तकनीकऊ उपयोग लानलान कला केन्द्रित हाचो।